Fooje sammar wa foojei mo, <noise> ɓeshe ni kakko tei ke kama perko <noise> ke shanka an ku mina ka ma perko ma we shikka arjin ti fuɗuko fooje ta ɓaana te <noise> dooji ka sheket kama penna kan sheketii kpaatu arshau ti fudƙo ka ma penna kama yeena foojemmo, <noise> ma wanna min shinu kama pattikon airshaumo dooji yapidi ta kwalani yabidi ma kwalago a sai ka yeena foojemmom, ma ipenniko ka patikejesu arshau ma tan weeko shiko ti fok gaddei ta penani aa an kuju penna fooje penijin akuni ka rei. Amm kama penna kan penerego kari mumu wem, kama penna, kan kopeko fooje ndi wa <hesitation> mamu she pittu nkopena ma minu pittu nkopena, fooje ma tan pittu ma tan wa arshan ko ar ni to fuk gadago to ar wasso pishirim sai kpadiko nin wommo. Pinijin a kuuji mi fooje ka tei, ko ka minji ivanin ivipji kama penna in ma penko nin shinu ka pattisheju ar shau, kan patu wai ti la kan pallu arsha tila shirago kan patina ma shaii gbulbul ka ma pattina ta gbulbul to ta atu kaurun ti kui nin shinu ma kum nin ti kui kan billan ɓanon shingar iya ibani ka ma ɓanugo kan ɓillan shufu shiraako kan ittu ka ma ibina.